Mishi që përdoret për hamburgera osht mish i kuq, shumicën e kohës vjen prej lopës. Mishi prehet, rrin i gatshëm, dërgohet <hesitation> në restoranet ku përdoret për me bo hamburgera. Ai mish vjen i ngrimë, duhet me u shkri, me u përgadit, me u pjek edhe masanena bohet gati me hi n’bukën e hamburgerit që na e hajmë.